Omubiro ebihingwire ningashi omu saabiiti ezi- eza- ezaahinguraho, nka tayaayira ekicweka kya Soroti, Soroti eri muri burugwizooba bwihanga rya Uganda <hesitation> kunaagiireyo, naareeba abantu ebintu bikaabiboniire konka twine emitwarize atakushwana <hesitation> engamba yonka tekaashwana, emiriire tekaashwana <hesitation> ne- ne- n'emitwarize yoona e- e- embeera generally embeera okutwarira hamwe te- te- tekaashwana <hesitation> then ekindi kyaro ekinaataayayire <hesitation> nkaza Kitugumu Kitugumu eri mumatemba g’ihanga rya Uganda <hesitation> kunaahikireyo okwe tukaturiyo nangwa turikuburira engiri ebintu bika bi- bi- birikaari ningashi bitara bi- bi- bi- bitarakwatagana n’embeera yiitu ei tukuriiremu itwe nk'Abakiga. Emere ya- ebyokudya byabo bikabitakashwana n’eryitu <hesitation> emigambire <hesitation> enteekateeka ye- y’ebintu tuka twine ebitarashwana mbwenu nikwe ebyo nibyo bicweka bibiri ebinaataayaire <hesitation> ahandi ndatayaayaga owiitu, konka okwe twine embeera zirashwana, n’emitwarize erashwana.